Toetran'ny e trozo! Misy samy tena sy anagnane biby maro, e trozo tia olo, magnavotro olo izy io! efa maro gn'olo tandranomasy tagny zay! avotany nony lety tame sambo amignany da avotany! Sady tia tia fianakavia izy io tia zanany tena magnampy olo zany e! Azo i- azo iaraha miaina.